Amiarova e'u. ruma maurinai amia roava a'anana, vana'edo e'u auda vakau, va'siri, vanaedo vamai vagana vakore ovinaii, e'u rumana abunana va'akaronia va gea'gea va ao'ao, va'akaronida, e'u idi'diuda abudada vavavaida ovinai, va'gae'gae vagana e'u rumana va akaronia, va aonia, va akaronia, gubunada, mirodada va. abi va'gana, varuanida, varua varua vagana vapeigi, va'va'akuda va'ero vamai, va gana e'u gavada va'rua, gavada isa'isadada va'rua. vagano a'enodo va'eno su'u su'uka va'ko'ore vagana a'a gavada va'akaronida va'mai Vagana, ravi'ravida gavadada va'gava, va'ero vairo va'mai, gebada va'nagu, naku'uda agavauda guruda, va'mai ainida rumanai, gubunadada va'veni eda vavai, vi'mia, varaedo va'gana e'u manu manuda va'vanida vairo, va'erovairo vagana agava'una osida vi'karubou emai gavagava vi'ani, vi'kumua, vi'karubai, vi'karubou vi'ero vairo vi'gana, vi'miado emai rumana, emai urada pauradada vi'vavai vi'vavai, inokai vi'gogo vi'eno, vi'eno vi'eno verani, ai a'a paura kapeana vi vavaia, a'a e'u paurana a'ana agoda baidada avavaiaroava a'anana, va'ao'ao, va'gea'gea inokuai vagana roa, gavada a'ada avani roava, aero vairo amai agana roava va'nagu nagu vi'aniani inokai. Ai ero va'iro vairo vaga va'enodio va'eno vegana verani, ai a'anana paura kapeana <noise> vava'vaia ana e'u paurana a'anana agoda boudadai avaiaroava, ao'aoda, nagu'naguda a'adada kauda'adada, agoda boudadai avavaiaroava, e'u veina vava'arua, va'boe e'u veina vava'aru, gabunada va'rua va'ero vairo vagana gavada va'rua, va nagu'nagu vamia vamia vagana goae'uda osida vi'karibou, va ero'vairo va'mai a'adina, vegana va'nagunagua vairo, a'adada, paurada a'dada agoda boudadai ava'vaidiroava a'adada ava'vaidiroava, va'bo'e vanai goae'uda va'boe venidia va'ero vairo, va'enodo va'eno, paurana kapea kauna a'anana, paura ve'o kauda a'adada ava vairoava vegana vegana va'enodo va'eno a'adina. Naku'uda vo'nagu'nagu eda ani'ani va'ruida edaga, edaga eda nobo'o nana va'enodo va'eno a'a paurada vava'vai va'naedo va'mai va'gana va'ebo'ebo, gava va'gava va'ero va'iro va'mai vagana rumana kapeanai va'gae'gae va'mia. Va'enodo va'eno, su'uka, va'ko'ore a'a paura kapeada a'adada vavaivai, a'adada paurada kauda'adada ava'vairoava. Paurada ege'dada vaida da avavai'roava paurada kauda a'adada, ounanai a'anana va'ero vagana vagana vagana va'vei kau, vei'da va'ua va'mai diloda vei'dada va'ua va'mai va'gana va'kore. Agoda rua'rua a'a aganaroava diloda veidada a'ua'aga a'kore roava amai roava badinana e'u nagu'naguda vei'dada.